Manahaky anizao ñy fomba fikarakarà na ñy fañendaza ñatoly :-Laha i ro hatoly ketrehy aminy ñy rano mafana, ajobo añatiny ñy rano i,añatiny ñy folo minite lafa masaky alà ;manahaky anizay koa ñatolyñendasy amy lapoaly, alà ñy lapoaly asia menaky, kapohy ñatoly iñy, ajobo añatiny lapoaly iñy ao, avaliky laha bakeo alà lafa masaky, laha teña koa ro tsy tea atoly mikapoke, alà avao ñatoly iñy vakie ajobo añatiny ñy menaky iñy ao, alà laha bakeo.